Ni debenu hamɛ ma benɛ puna un we negilize mu ni cururu bɛ zun mu cunu mɛ oyi diara mɛ ni metiye nɛ a mɛ ya ji wari ma tete ni metiye nɛ ame ya we a wesin a wese ma tete mu'a lere-siyanu abe un tanu sin un bɛ zu'ara un tanu in yi zun lenu wo lenunɛ bayi nani na ni onni a siya wese ma tete ni siyo a wese ma tete